kulkas tu sangat bermanfaat, kalo di tanyo manfaat nyo apo be, banyak nian manfaat nyo kulkas ni, yang pertamo yang jelas untuk menidnginkan sesuatu. contoh yo kito nak mendinginkan es batu, nak dinginkan aek jadi es batu pake lah kulkas, dan jugo memang tujuan utama dari apo namo nyo kulkas ko yo jadi tempat pengawet kenapo tempat pengwet, akrena dio tu dingin ngebekuin sesuatu, jadi contoh nyo apo, contoh nyo sayur kalau mau awet pasti di dinginkan biak kuman- kuman tu mati, nah itu salah satu fungsi dan manfaat dari kulkas, nah selain kito jadi pengawet, pengawet sayur- sayuran dio jugo pengawet makanan daging, macam tu kan biso di aweti dimkulkas, telok, telok tu penting nian tu masuk kulkas, biak dio- biak dio dak busuk kan <hesitation> masuk kulkas, banyak lah manfaat nyo dan jugo kulaks tu jugo misal nyo ado orang jualan ice cream contoh nyo pake pendingin dak cair tu lah masuk lah kulkas, orang butuh lah kulkas gitu.